mɛbɛ zun oro taba tubabura a dianine ta muyɛsi mɛ be cama yi'a muse mina me cama bomu'a wure yawe vɛsira veste ma chemise zi ra surtout veste han besina ma tete mɛni debenu'i wose'a hani <hesitation> ima jɛ vɛsira ahan we boni dɛ ima jɛ vɛsira ma na'an sule suleranɛ sema tete an zin ohan besin mɛna ma tete